Wo sɔwɔ, wò kɔ̀à <noise> wo gè gbàlàa woiŋ gbìlà, wo juòɔ, wò kɔ̀à wo ɓèmè gbàlàa woiŋ kòà ko jewìuŋ noo, wo kpeemàaŋ, ɗɔɔ bà wò kɔ̀à wò gbile aŋ kɛ̀ì nyaŋ e wùìyèɛ sùà, wo teìɔ wuŋ pɛɛ, wò kɔ̀à ko maame, ɗɔɔ bà wò kɔ̀à àŋ kɔ̀à àŋ somo dìì yaà dàwi nyiŋ nyàŋ, kìlà àŋ kɔ̀à kamàŋ nɛ̀ŋje àŋ jè nyiŋ pɛɛ e dùùm.